عدالت د انصاف، برابری او حق ورکولو اصل ته ویل کېږي. عدالت دا مانا لري، چي هر څوک خپل حق ترلاسه کړي، له ظلم، تبعیض یا بې‌انصافۍ چې خوندي وي او ټولنیزې، حقوقي او اخلاقي معاملې په مساوات او صداقت سره تر سره کړي. عدالت حق ورکولو ته وایي، هغه حق چي، نه زیات وي او نه کم او ټول خلک د قانون، حق او انصاف له مخې برابر وګڼل سي.